Jollen kojel gonjafie gena, nadikan goni adam godo nadosi, fogkangoni foga godo irdel sokosi, lanik in baharintol gonjafie awalinkelka fogkan ika ha bahara kedd olom fa falakin ashr, fa falakin hasharat digid baharintol ido fa falakajin, ahsen malilikini shajarin <hesitation> kotjinton jollen kotjinton madmona yamkin dameerakir sokida fanoogin faydanat fakir sokida noogin lakin jolleni madmona nadimo yani jolleni ahsana malilikini gena.